Iyate sabun mandi di pake minjio di gosok jo kale ta mane diala tu boring di gosok gosok sampe paletu riga mane boloki <noise> iya te sabun pas pakaian diparokko baskon mane di paroko wai di paroko dukang to baju mane di lesse lesse jiong mane disika baru to di parai mane dialoi iyate sabun cuci piring di parokko duka papengan mane di gosok tu piring sampai palai mapaccing rigana mabalu riki kumande iya te sabun pake bassei hewan di sapu lako kalena namane di <hesitation> digosok gosok sampe paleturiga iyate <hesitation> membersihkan motor di <hesitation> parokko ember mane parokko wai disiram tu motor mane di gosok mane di bilas sule na mapaccing iya ngasan <hesitation> mate mane manfaat na te sabun pake menjio pake bessei pakaian pake bissei piring pake bissei hewan pake bissei motor.